مغرومه برشا بالمسلسلات، <hesitation> نحب نتفرجا برشا على الأقراص المضغوطه والمسلسلات الأجنبيه و-والعربيه <hesitation> ونحب ن- نتفرج على المسلسلات اللي فيها الغموض والتشويق والبوليسيه، هاذي اكثر <hesitation> هوايه مفضله عندي كي نبدا عندي وقت نتفرج على المسلسلات، نحب نعرف الأحداث ونتعلم الحاجات وبرشا هكا نعمل جو كي نبدا نتفرج على المسلسل.